Iishi bila teknoloji ni- ni kindo ambatho kala vandu valee kiashi lakini vale kila kitumia teknolojia yapokua ile niinjidu lathima lave vatumia ang'u kwakole vandu va kala vale- vatumia thamawe kuiva kyamba- vya- vyawa ingi kyavo fukia handu ijeije. Ighima thembe lakini baade ikaa kava kagundua kuwa aghire chuma vya wakhagonga i- itengenetha vindu vya chuma. Iyo nayo ni tekinolojia yavoo ai- ifuma ena mawe mpaka ena fyuma ni tekinolojia japo ni njidu lakini tekinolojia. Mifiri aghire tekinolojia nyingi mnoo, haghire tekinolojia ta thimu, kole hii mitandao ye kijamii, tekinolojia ni ingi mnoo. Tekinolojia itathaidia vandu vena mambo mengi, kakoleana thimu kwathaidiwa ena kole kwashigha ithoma, kwathoma. Kolee ukwashigha ataa weshigha nashigha niende handu fulani kwa kavia mmru kole kwaishigha kweka, kole kwashigha ighenda kwetha kwa shigha kwaa shigha wena thimu yapho kwaghenda. Kana ukakolea mndu akeshigha kathi mpaka atithe vyeti hoi a- a- thoma vyeti vyako ena thimu kala haghire kompyuta arauma haghenda, yaghenda afiya afika. Likini ukaghamba vandu vaike bila tekinolojia thiku- ethiku nioni. Haghire findo fingi vyai- yvashigha teknolojia lakini vashigha kwio. Hataa Kei kwakolea mndu akia shagha maemba na magwe kathakala vandu vaekushagha maemba na mavuno thaithi umeunga. Wale vathina tekinolojia awuu bila iundua ku- aghire kwachukwai kwa aghira igwe elimu na lingi ushaghe. Ufume unga bila igundue kuweva leva vayaduu mayemba kuyu kuyu vai bila ishagha. Haghire vaya vachitumia kole lii- a- avwarie kole agh- au kipindi kya- kya mawe mndu ake atumia, igwe kolekyak. Kamaa apate mnyama wakwe kamchinja, kole nigweli chendu ikawa ki- kyandu hatumia. Hata wakadunga i- i- i- igundua vyuma wakaa wachemba findo fyao vovoka watumia teknolojia njidu kuyokuyo ghakyenda. Lakini mfiri tekinolojia ni- i kindo ambokye kyathaidia mambo mengi mathae nakuthafiri ena mambo we thaafya waumia teknolojia. Angu, Kwakolea mashine theatia kwa shigwa kole ini exray kwahiwa ile yakitumia teknolojia ang'u wakwaghamba pho mru akulolie duamanyi kwahawajwa nikei hai, lathima utumie teknolojia. Hata taa, kole ni umeme vandu vatumia teknolojia thaina viwanda vyatumia tekinolojia ambayoo tume- tekinolojia hiyo hiyo yaumika ethaidia vandu pata mahitaji mbalimbalia kole ni umeme, kole ni mringa, kole ni- a- ah- ni dawa kole mndu akavu- akawaviwa, kole ni uthafiri tekinolojia inatumika kana tengenetha vindu vyoshe